Teg men yo anan in izakan goro ʃinen, to an mbo. Go <hesitation> koz ana to njḛn guzuzu tɔɲ kad zomi rir. Toɲ maga se ozo toɲ ɓalenti toɲ ʃo al pelel ma butə. Togəro ya bini rubəre kuru muyi nam- nam goteɲ nek kuna kata gay dala, kem ndab je, la- la oto inɔn. Uru ʃini ana kuzu tɔy ŋget, naŋ ŋguru ʃin wayd wayd ba. A guru ʃu warenen wal ke kehomɔn. Mɔn- mɔn ŋgarta bo koliŋ na ŋgato kuluma ḭŋ baruha, kala kala kalaa. Ɔg guduru tɔŋ gumatʃen ha̰yten. La la gumatʃen tɔŋ ha̰yge da kalas ka walke kɔmo̰ dege dege. De ambened tuba al be yemsə. De moto sotaten tahal kam tahal fal, a fəlan orok tagten. Yag parə mag gu, o ya̰ro i da ko awinen tore ndiŋ ba, tar minde ay de taha̰y mini tə gu ba mata mata ku ta a̰ya- ta a̰ya nam ro de nam. Rɔ an tar mi dayin kakin iri nda kalas tawali, nabi ndoro jire tar ya̰. Wal ge da tala komo de tan tag, wal deg magaza dedi ko, kɔr teya. Man ne tegmi ndi guru sis, lakin gurus amanen naage. Nahage do̰ miki nam manam ne kan, naf wəy naf maʃa bo teya keliŋ ɔ guduru, kuluma yom kal, kuluma iɲim. Baru wa ge kəba kende kil luba baruwa kende nam nam nam. Ogey njire okey ʃib kidi rɔ yenen. Nap maʃa naf siliku got ya ɲi ŋgala. Ba taktʃe wal ge da dala, kɔhɔɲ kombeɲ tar to ba̰kḛti ba̰kena ma ge na beji ɔɲ. Etɔm ji tar ba̰ kḛtinen ile dede, dede dan tak, laki kɔlɔ ba̰ kane tʃel te ma nde. Garam man na benen aŋ na ba̰ŋ keti danen ele par te de beŋba. Sawa̰ka de sii de si kargo, kɔndo wadogo yahɔr nabag taten. Yaya ke tarmin de aɲenen ndogo ndogo dow, ndogo dobo an ge ra ko. Ta le kiŋ, ta le kiŋ kam tal nama an nafa naf, Deniŋ di fḛnti a nafa zini do finti nam gode. Ay nditi kor kan galen. Kenek de moto o- o kenek de soo kogo de mbuna hardin an rogenen. Kalas kareŋ ta tandey ne neɲ. Haya nane elbin naban, tama guru sinen oy ndeen kondo bal ya̰ ugu sabar ka, gurusu ɔɲ tamaɲi ɔɲ jer. Lakin, mand balin u tama ya̰ ten, ɗenar ke dege degi ne o̰ko̰ gudur. Tama ḭ eba kar degnen ɔra linen ndirgḭ salag, kader na gurus ama kona oniŋ bal ba ɓaliŋ ro gidi. I tari na bud kuy, kar dog bata ro al kuy elbi. Sawa kan kuru, si wuɲ sire nde sire na bo, sawuɲ bɔr ɔliŋ na ko. Tariŋ taliŋ tariŋ na nama an nafa no tire no oo krumo ʃa. Wa kuru no dugmoto, a nam- nam kuru riyo dug maʃa a deni de o̰. Kaltar na ba neya urgu maʃin dan dag, kalḛŋ mba alḛŋ kam kala, wal gursi kolo dala. Dogo nə gəra dogo nə gardi toŋ afe, el ɓarnen tal ɓalḛ kɔl- kɔl gudnen. Muziŋ nek tonyo muzin M’o̰ njo mozenna walaw kanjor me dout. O ho zing kam kojog t ud taten. O deha sahaɲ jɔg ḭ dut tinen ḭ̰ ŋguwa, zit kanen tawali nap al harag men de royḛt ndel, lakin o mogum taliŋ ba han, to̰. O ndigi toŋ an rogi da. Oo digi dara, ndigi de o subur ge ne ya iʃ kerged ŋgal tena keliŋ turko oso ta lə ba. Ta le fene fene. Nam tahan, la- la o̰ to̰ŋ kali da- da gursu do moto dubu sɔ nen wala tak tʃene mala. Ta kor jo tarag tariŋ rar’g tə mani. Jere kɔr jo mala gun ɗigenti, eeni ko, naŋ kolo̰ ge de el. Jɔr ŋo̰ to ɲiyo mo̰ njɔ naŋ nen, tə moziŋ mo tʃut ŋgal ɓe titen. Na mukut ɓalen ananen, ɗab juba, a el ba mba. <hesitation> Tane ya de kil nam, o̰ de baliŋ ke tar naba nen. Ta mu guru siɲa rɔɲ subur. Nab jin kol, guduriŋ o̰ a rɔy je ḛndiŋ la- la, ḛndiŋ. Taliŋ geriba o̰ a rɔy ji da erig de bar bo. Ta al teya la- la o̰ŋ an rɔy ji da, erg un naŋ. Naŋ toɲ ge ozon tar ɓal tə uzu tuɲ ɔla. Ozo wan ji ala ozo jir no̰ ala, la- lat. Tar ɓali da bo tʃə kay got pa sa nen. Mun maal ndogɔ mo̰ kɔrjɔ ndogɔ, un sa na gursi an ro sa ke ndogo, waa na rog dan tag musaɲit ma haline zaata ke. Mede ɗar, o̰ de bali ro ge ten. Baru gursi di rɔɲi zaata ke te eftʃe, a el be.